أختار الطياران لإن فكره إني أقدر أتنقل بأي مكان و أشوف الدنيا من فوق مغريه چدا يعني أروح وين ما أبغى بدون قيود و أستمتع بالمناظر إختفاء مفيد بس الطيران يعطيني حريه أكبر.